E'u ra agana ro'ava a guriguri ro'ava a'ana ara'au ro'ava badina agana a guriguri ro'ava a'ana gurigurina abunanai a'ana pastor iroro kau na eiroro ro'ava moaradada akainarida ro'ava. Iroro da maoradada akaina ro'ava, rarida kaudada gerari ro'ava a'ana isa'i a'a ao'una geva ganua ro'ava a'adina. E'u aogaga'ada rumanai amiava, problem sina'ada da, gavada egege face koanidava ridiava ko, agana ro'ava aguriguri a'anana a'a irorona maorana akaina ra, aono ra ro'ava a'ana, rarida moaradada aonorida ro'ava a'ana a'a e'u, uko'una aona a'a gaga'anana bounanai isa'i ega eve'o ro'ava a'adina. Arai ro'ava, a'a moara gavaka ge ouraro ainava a'anana va ouraro aina ero. E'u maurina a'ana e nonoa gaga ro'ava. Aganaro'ava eka'ana ra'aunai a ra'au ro'ava, badina vagana a'ana e'u kauda ero aisanida ro'ava. E'u kauda osidi imia ro'ava a'ana. Maurina ia <hesitation> erena maurinana iva raroa ro'ava. Kamiava, kaebova, rada egege, vavaida egege kavavaidia va. Gavana karasia isa sia o ia'adina vaka a'anana a'a gavana va'abia, ko kavavaiava a'ana gavadada da ka'abiva. Ka ero va'iro kaganava a'a gava kapea na ka vavaiava ko, gavana da ka'abia va, badinana aogada abu egege gamiava a'ana ounanai. Eganava a'ana isiava o arava isa ero vairo isa guriguri, isa ero va'iro ovia bagana abanana a'ana ega mauri da eda nonoa mai ero a'a ega gavana kauraveniava gavanona isa vavaia kakava a'anana, ka ero vairo ovia bagana abananai ka noniniava, ba'unada ka'auva a'ana ega maurida ge nonoava. Ka boegaeva, ka noniva <hesitation> eonorigava, eonorigava ega <hesitation> urana gavanana epuru va, kaisaniava a'ana ounanai. E'u miada aodadai a'ana vanai vanai a'ana ovia baga a tenkiu ra ro'ava. E'u gavada boudadai a'ana ovia bagana imananai a koredia ro'ava. I'ivaruna vagana va makedi akaro'ava a'ana ovia bagana anonina ro'ava, anonina ro'ava e'u gavada boudadi imananai akoredouga ro'ava. E'u ganagera'a da aodadai, e'u enoda, e'u miada aodadai a'ana, aura ro'ava ovia bagana va tenkiu ra badinana e'u sina'ada, e'u rada mai e'u iuravenida gavadada boudadai a'ana iana abananai gemai va. I'ivaru na a'a gavana auraveniva a'anana a'ana, aboe gae va, anoniva eraniva a'ana a'abiava, gavanana epuruvia. A'ana ounanai e'u, agava'uda, naku'uda, e'u kauda a'ana avoanodia ro'ava isa mia ae'adi ae'adi ko, ovia bagana da isa vairerea vena. Agona kapea kapea no, agoda boudadai a'ana emui urada pauradada vuvavaida ko ia agona kapea kapea sandei na a'ana ba'unada is au. Ema kagana ka guriguriva o da kagana ka guriguri va rumanai kamiava ko. Ovia bagana ba'unada isa au. Kauga gegana ge guriguriva a'ada ba'udada isa au. Rumanai kamiava, isa mia kanareo ba'unada isa au vegana guriguri na veve'o kauda eda ra'asi <hesitation> iagana be ai voko'ore emu urada pauradada gava vovavai dia. <hesitation> Ko nana amia ema a'anana auraro'ava vagana rarida, rarida ia <hesitation> gurigurida pauradada vavaidada a'ana aura ro'ava va teik pat a'a abuna a'ananai, <hesitation> a'ana ounanai agoda boudadai a'ana e'u ra'auna abunana a'ana vagana va guriguri roa.